Raha aminahy manokana alongany anh fatagna elektrika satria antsena am'zao efa m- mandeha courant-gna aby si raha jiaby, de hitako koà hoe malakilaky kokoa i raha andrahoinao rehefa ohatra ka hoe mampiasa fatagna elektrika anao.